Kolera bliô klaira io zen̈y mariky ny fiadan̈ana izy io, fatsoran-draha, de avy eo koa fahaizan̈a <hesitation> fahazavan̈a raha zen̈y, kara ôhatra atsaiko vônaloan̈y bôka lanitra, kô fa lanitra io bliô klaira dikan'izeny oe tsara andra karàha zen̈y, fahatsaran̈a, fahatsoran̈a zen̈y ten̈a <hesitation> dikan̈'io kolera bliô klaira àby io.